افضل التخييم وسط الغابة الخلابة حتى ابعد نفسي من التكنولوجيا و ايضا استغني من الهات- الهاتف و استكشف حياة القرية اي و الريفية حتى استرخي من ضوجة التكنولوجيا الي هسة عايشين بيها بعصرنا الحالي.